To wia joni mi wara mi yaha lalagal Mars <noise> nyalanɗe seɗɗa sai ɗun wari ɗun sakiti nyalaɗe dubol. Ai njul mi yahai, nyalla mi yahai naa now waɗi ko miyata. Mi wawta yahi, to mi accama fu mi yahaata, ko sabi woni, ton neɗɗo yehi to anna na warta. Ko bowuɗen ɗo fu e nanagal ngal gonɗe e lalagal ngal do wala to min anna na irena fa kai gotum anna na ire ndiyam ɗan gondu. mare fuji ɗi wonte e anna ko fotata ton. <noise>